כ'ווייס נישט צופיל אונסטרומענטן וואס האבן סטרינגס. כ'ווייס פון א פידל, א הארפ, א גיטאר, ס'דא עלעקטריק גיטאר. מער ווייניגער דאס.